दक्षिण कोरिया ऊ मौसम बहुत विविध निच, क्योंकि हदौ ईद प्रायद्वीपीय देश तच दवा अलग अलग जलवायु क्षेत्र निच। दक्षिण कोरिया मुख्य रूपस चार मौसम निच वसंत, ग्रीष्म, शरद, रंग शीतकालीन। मौसम ऊ मुख्य विशेषताएं। सर्दियाँ दिसंबर स फरवरीस तंग तापमान आमतौर पर माइनस दस डिग्री सेलसियस ऊ जीरो डिग्री सेलसियस तंग निच, जनवरीऔ हुजु माइनस पंद्रह डिग्री सेलसियस तंग निच। मार्च वसंत, तापमान धीरे धीरे बढ़ेच, पेड़ पौधे हरे भरे हाचिद। ग्रीष्म, जून स अगस्त तंग निच, तापमान बौधि निच वर्षा ली बोधि हाचिद, जुलाईऔ औसत तापमान पच्चीस डिग्री सेलसियस तक निच। शरद, सितंबर स नवंबर तक निच, तापमान धीरे धीरे कम हाचिद, पेड़ पौधा ली पीग रंग शवीग हाचिद। निंगानु ध्यान लान्नौ तच दक्षिण कोरिया विभिन्न क्षेत्रों मौसम भिन्न निच, निंगानु महत्वपूर्ण दु निंगानु हाम बीमौ यात्रा लान्नौ।